A eggan a hota wuro fere, amma a yelwan amin ha wuro do masin hidde a vowa wuro a hoti mai.